Oh ra mpivarotra eh, azafady misy izy izy ity manko sisy tiserta tokotogny ho antognona anahy aminareo toa, sa da mbola sy nahazo arrivage ianareo <noise> da ovia zashy ny arrivagnareo manaraka avy <noise> <hesitation> sy fantagnao, <hesitation> ay ho ay ko misy misy mpivarotry tokogny ahitako eh gny antognona agna zao azafady.